Saudi Araabia kotsilõ ma midägi ei tiiäq kah'os. Ma pidänõq või-ollaq tõisi kultuurõ kotsilõ rohkõmb lugõma ja opma, tuu olnuq mullõ väega hää.